<hesitation> a won foromas oo ngaɗa ley hen ñoƴƴa buton. Yogaaji walla yogaaji duu aɗa waawi niisude faa ɗum waylitoo neban ɗam. Ɗun kaa banngal masiŋaaji ko wanaa masiŋ.